ہرے میاں کمپیوٹر کا ایک الگ سسٹم ہے۔ دیکھو، کمپیوٹر کے اندر انفارمیشن کو زیرو اور ون کے فارم میں اسٹور کرتے، اس کو بائنری بولتے۔ مطلب کوئی بھی فوٹو، گانا، ویڈیو یا ڈاکیومنٹ ہونا تو سب کو توڑ پھوڑ کے چھوٹے چھوٹے زیرو ون کے کوڈ میں بدل لیتے۔ اب یہ زیرو اور ون کوڈ کہاں اسٹور ہوتے۔ دو جگہ ہوتے: ہارڈ ڈرائیو میں یا ایس ایس ڈی میں، یہ لانگ ٹرم میموری ہے، تو سسٹم بند کرے تو بھی ڈیٹا سیو رہتا۔ ریم میں بھی سیو ہوتے سب، یہ شارٹ ٹرم میموری ہے، مطلب فاسٹ کام کے لیے بس اس پہ چیزاں رکھے وے رہتے، اس میں جیسا آپ پی سی کو آف کرتے یا لیپ ٹاپ کو آف کرتے، اس میں سے وہ سب غائب ہو جاتا۔ اسٹوریج کے اندر چھوٹے چھوٹے الیکٹرونک سوئچز رہتے۔ جو کرنٹ پاس ہونے دیتے ون، یا بلاک کر دیتے زیرو۔ ان کا کمبینیشن بنا کے کمپیوٹر بڑا سے بڑا انفارمیشن سیو کرتا۔ اب سمپل بولے تو کمپیوٹر ایک ڈیجیٹل ڈائری ہے جیسا، لیکن پین پیپر سے لکھنے کے جگہ یہ لائٹ اور کرنٹ کے جگاڑ سے یوز کر کے لکھتا، اپنے اندر میموری <hesitation> چِپ پہ چپکا کے رکھتا ہے۔ اور جب آپ کو ہونا رہتا، نکال کے آپ کو لا کے دکھاتا، یہ لو سر بول کے۔